Mi buran yidugo mi joda be derdiraabe am min yewta ngam min bedda endundurgo. to mi Jodi be mabbe andan ko be yidi pat to be do tefa vallinde mi valla be, minfu to mi yidi vallinde be vallatam. min nanan beldum bo masin.